Maromaro moa ñy fomba fiketreha a a andesiny ñy raza an'asie añy. ka hitako zany fa manaitaitsy: -ñy fampiasandrozy ñy ôky. a chine añy zay ;ñy starfry ;misy koa ñy fiketrehan-drozy ñy brianie. an'inde io. misy ñy fiketrehandrozy mahametamsisy <ptoa>a japana añy io ;misy ñy fiketrehandrozy kôreany miketriky anio.